Afdal leyi waqit walla shuqul babda yomi dabas a shif nafsi gammet fi waqit al badora. Kan bador ba gum sa khamsa da, a shif nafsil gammet fissaʼal khamisa di kal-kal dadda yom da kan gammet shaba keda, ummuri chat bin shal kal-kal bamshi lel khidime fi waqtal badora, bafdur kula fi waqtal badora, balbarrat fi waqtal badora.